Pues se ndeu mas pus kiajai pu ngup'ui ne kua banaung pus chu' ya mut chu' kon chu' ya de ndeu mas kauk baseik katat ba'ejei ker pu ngup'ui lanu'u cuando bat'ei batu ngupjei ya tat jui ma bataung napu ngup'ui kaung tutsjam kich'ijiñ pus latsau si kujuau kiajai ku kutsa'au pero no chu' ya mut chu' kaung ya pur aceite ya rapu re kaung bakem tutsjam kich'ijiñ ya, ya de ngup'ui ya mut ya pus ya chu' chu' ya kaung se munu'um munutsjam ngul'eje kujupu kiajai kua bake napu ngup'ui per ya casi ya mut ya pus ndeu mas kiajai mbu rapu re njaung pus chu lem karat ba lem njaung ka kauk pu kiajai ya mut pur aceite tutsjau kich'ijiñ pero ya kara yo creo ke si lem njaung ngup'ui batsjau kich'ijiñ l'ejei ke chichu pero pus karat mjang pus lembu njaung ba pus pu rapu ngup'ui kiajai cuando ngjai kiajai pa kua manaei natsjau kich'ijiñ ngjai kua bataung pus l'u kuande <hesitation> cuando lanu'u katat ndeu mas pus jui bataung pus jui jai se ba'u peuk se batu ngupjei ya kupu kua nimia kataung ya kupu kua lakeje napu ngup'ui par kua manataung y manatsjau kich'ijiñ pus ndeu mas pu rapu make per chu' ya mut chu' ya aceite ya kaung rapu re bakem mas per ba lem, lem kara lem ba kje ngup'ui lem.